Ega inemine ei saaq umma kõtutunnõt usaldaq, ma arva. A väega pall'o inemiisi om, kelle kõtutunnõq periselt tund ärq, miä nakkas juhtuma ja na tiidväq tuud esiq kah. Na tiidväq, et näide kõtutunnõq om õigõ ja niäq saavaq tuud usaldaq.